ثقافه الصين غنية جداً ومتنوعة تشمل فنوناً مثل الخط والرسم والنحت عندهم عادات وتقاليد قوية مثل الإحتفال بالسنة الصينية الجديدة اللي تعتبر فرصة للتجمع العائلي كمان المطبخ الصيني مشهور بأطباقها المميزه مثل النودلز والبانكيك .اللغة الصينية نفسها معقدة ولها لهجات متعددة لكن اللغة المكتوبة تعتمد على الرموز الصينية <noise>